जर्मनी खाऊ बनायमो शैली बड़ा सरल, आई स्थिरता आई स्वास्थ्यवर्धक व्यंजनो तंग तांगेस प्रसिद्ध तू। आई किशांग जर्मनी खाऊ शैली तंग खातिर शा, हलगाओं आई ब्रेड देसके चीजे इस्तेमाल लंज्या। हुजगो तंग प्रमुख व्यंजन दुस वॉट वर्ड्स, ब्राट वर्ड्स, सारो कुट्ट, सेतरेजल, ब्लैक फॉर्मेट केक, काकरो फिल्स स्लाइट, जर्मन पोड रोस्ट एच देसके चीजे प्रसिद्ध दुस।